אה, אוי וויי. אויב איך וואלט געווען און א הויעכע טורעם איינגעזעצט דורך א מלכה אדער מלך, וואלט איך געשאסן שטיינער ארום געוויקלט א פאפיר ארום די שטיין ווייט ווייט צו מענטשן צו קענען זען. אפשר וואלט איך ארויסגעש- געשאקלט א פאן מענטשן זאלן מיך זעהן פון דערווייטענס. פרובירט צו מאכן ווי מער אנזעבארע זאכן אז מענטשן זאלן ארויף קוקן און מיך זען.